Ibib we abibi mme ishu ugwuru igbane irep irom adom. Iromadom we ugwuru igbani irep iree But igham iromadomwe ugwuru igha gee irep iromadem we ugwuru igbeme irep irom adom we ighaha ye mme agham ugwuru nwe ayen oven gechigechi we asune ke egbi we asun eme arep mme eyewo iro adom egbiwe wwe irongdom egbiwe uwe iromadom we ugwumu ngee igbane irep me igham ano be ighane agham ugwmu but ebe ememgee utuu agham ke atakha mme eduk we ebe agham, aghama ugwum uwe igham ano ebe ighane ebe arem osee ighaha iteene osee ugwuru ugwumwe ayen ugwuruwe gee zeen but nghama ashi ugwura nwe ashimi egbi kpoor kpok ari ghana ikpai kpai mma kamowen ari ghama ikpai kpai mme family ari ighama ikpai kpai mme utuma echi ugwuru biaa iromadom irep mme iromadom mme irevi ugwuru mme iromadom irevi enyewo gee ntak ugwuru uwe mme kaeke eduk agham mme orenwe isuo kiri doata eree ke eduk ivai eduk emme ivai iromadom eree ugwuu ere <hesitation> igbane irep bu-igham irom adom we ugwuru ngere igbane irep. But mme ighayene ugwum igbane irep mme iromadom ewe ighanyen ugwuru uwe agham mme ke kaeke eduk aghara agwuru nwe, oven ighaha oven we asune ke egbi amang ugwuru areme eyewo iromadom oven ighaha oven we asune eshishi ammang ugwuru nwe arep mme ashi mme iyewo iromadom nwana gee ren usune oven ighaha anything we usune oven ighaha oven ayememe mme ighaha iromadom wari eree asasa inene gee imang izaiza we amang ashi egbe gbehi ee ugwuru irep iromadom, ugwuru iromadom erevi, ke etuk nwe igha nyene nwe ugwuru irevi oven mme ighaha nyene ke egbi ighaha egbi egbi asunce oven nwe asune igha areme ayeye mme nwe ighayene ugwuru iyewoo nwe ighaha gee nne aghame ugwumewe aghayene ugwuru ivuu mme ashi ugwuru nwe iromadom irevi iyewo onono ughanea ighanaa anegbema be nna adot ugwuru agee agbeh ono ntak ono nwe ashi ranyenwe ayen ugwuru nwe. Utuu ononwe mma awo izimi ke utak adot ugwuru uve gee echi ugwuruwe ayewo iromadom wo iromadom iyee iromadom ke imierene aghem egbi kpoor kpok mme egat, egbi kpoor kpok mme egat, egbi kpoor kpok mme egat so eche ugwuru uwe iromadom mann eche ugwuru iromadom irevi iyewo so gee omo ugwuru irep irom adom <noise> ugwuru iromadom irevi <noise>